zarto nei, woodi zarto manga, woodi zarto petal haa zarto manga mei waawei be taa katako koh lebbe be mei e, woodi zarto mo e taguu jamdi woodi zarto ko jee taguu ledde, woodi zarto ko jee taguu kusel woodi zarto ko jee taguu koorei.